La kuro’ xen tá jö mý’ <hesitation> jö mý’, xen bii ñóó ii jö mý’ xen, la kuro’ i xíí’rá’ ‘mⱥⱥ, mⱥⱥ xin nɇɇ i lii nɇɇs ýý kiéé’ li llóó too béé’ re fá’ra jöi lii dseli lii fí kié’ je ngý e kö <hesitation> kö mó e éé’ i i tá’ jö ráá’ jö mý’ i i éé’ jmá’n mⱥⱥ jmá’n mⱥⱥ xíi’ e tǿǿ’ e ‘má tá’ i kiela’ kie’ mⱥⱥ jö dse lí dse uï’ jöö, ekie’ mⱥⱥ jö eé´’ e kie’ mⱥⱥ jö sún jmýý exa köö jmýý, uɇɇ jmýý jní tá’ mⱥⱥ Jö e éé’ la nɇ re lɇ tá kiéé’ i xíí’rá’ ‘mⱥⱥ i, ekiela’ lakú i xii´ráá’ i xen jia’ ka jö mý’ kö’ i xii´r’a’a my ú’ xin, i i tá’ jö mý’ i <hesitation> i i kö guoo’ guóó’ éé’ tá’ jö mý’ i bi ‘náá la jy lajy, ta jmí’ kié’ lɇ la jy la jy enɇɇ boluu’ e xa, ejö e éé’ tá’ jö mý’ i kö’ bii ‘naá la kulló’ ‘mo uý’ ‘mo e yy mýyý e jnyy kö e ´´eé’ jenyy kö lajy tó’ kie’, ki x <hesitation> xa tó’ kie’ re fáá’ra la ku xen mý uý’ jö, la ku xen nɇ. La jy mý t´’ lajy, bii ‘náá éé’ jö kö’, ejö éé’ tá’ jö mý’ i, i kiela’ mý’ ixen uɇ kö’ i xíí’ ráá’ mý’ i kuu’ dx´´i re fáá’ra jö ki xen mý’ i kú’n jná mý’ i lii dxá syy i i tá’ mý’ i mi kiää’ ta jmí’ kié’ lɇ kö e re ï’ re kiera la jy, xí re tⱥⱥ’ kö juý jó ý jö to juyy ý jö re köö re ‘mⱥ kie’, la jy kie’ta jmíí’ lɇ lajy kie’ la ku xen je dse tǿǿ la jy lajy tó’ lajy ta jmí kie’ lɇ je dse jiáá’ kö tö’ jmí’ lɇ je dse jiaa’ la ku xen jy mý ‘mo e dse ‘ló, ejö kö e ‘mⱥ e éé’ tá’ jö ráá’ i tá’ jö mý’ i, enɇ ‘néé’ e dse dsáá na jná e jli’ my jɇɇ e jmí’ jmóó tá’ i xiira jö my’ e la lɇ tá e jmóó, la lɇ e mi en míi la lɇ la nɇ ‘néé’ köö dse dsáána e mi en mii jö mý’.